<noise> Laha mandeha am regny aloha dafa tsy mahazo minday <noise> telefôny. <noise> Tsy mahazo minday vy. Gn'akanjo esory aby fa misy akanjo manoka anaova laha handeha am tragno fanamboara an regny. <noise>